Eh, karazana akanjo aminay akany ndraika: tiserta, paltao, raoby, <hesitation> sembo, <hesitation> sôrta, <noise> de <noise> de maillot de bain, costard a.